<noise> To araŋ goono ga maa aayi Nooru kabu yaŋ haro me. Boro kulu ga bay day Nooru kabu yaŋ haro din, waŋ kaŋ niga dan lambay zey din ka hayo Calculator no iga ne a se ya. To haŋ kaŋ kaci a goy, da sohõ no ni k'a nooru laasabu yaŋ, ma bay marje kulu kaŋ no nooru, din na dan ka lambay dan ka kar, a gin no haŋ kaŋ niga ba nima te. Da nooru marje kaŋ no ni se, da araŋ boro marje no din na dan ka kar, aga araŋ borey no marje kulu kaŋ niga ba ma noo borey se. Sannan aga ka haŋ kaŋ niga ba ama ka, a m'i dan haŋ kaŋ niga ba ma dan. a lambay kaŋ iga dan kani kar kar da baŋ kaŋ ga waani a kar yaŋo kala nima di waasu waasu ra bora dan k'a lambay kar da. Amma din si bay, ba ni ba nima nooru dan ka margu, nidi ni si waanu no kaŋ dan ka margu a ra. Sohõ hunkuna sohõ misali, ni gonda nooru kan too million fo cine, ni gonda zambar waranza, ni gonda zambar way, ni gonda zambar gu, ni gonda naira waranka, to din ne nimi dan ka margu a ra, nidi waasu waasu ra ni gan dan ka margu. Amman da d'a siino ni baa nima dan ka waasu waasu ra a si te nooya. To a goyo nooya, a se no ii ga ne Nooru kabu yaŋ hari wala mo Calculator. Yaadin no iga dan lambay kaŋ Calculator ka ban d'a.